أول وظيفة لي كنت سواق عربية في الحرم المكي، هذي أول وظيفة لي، والله إني استمتعت فيها، وكان عايدها المالي كويس، وكنت دوبي ورع صغير يعني كنت فأولى <hesitation> فأولى متوسط شي زي كذا يعني كانت وظيفة كويسة يعني وكنت <hesitation> أرجع منها بعايد مالي كبير، وكانت شي ممتع يعني كنت استمتع، وإنت كنت في الحرم المكي، يعني كانت وظيفتك في الحرم المكي.